Kõgõ targõmbis eläjis peetäs iks ahvõ, sääntsit inemisahvõ nigu üteldäs: simpansiq ja gorillaq ja aro- orangutangiq, ja noist iks simpansit peetäs kõgõ targõmbas.